Mopeti ara avae supe mopeti kuimbae <hesitation> jare oyokua va ndie, <hesitation> miramii peguaiño jae reta <hesitation> iyembokate omae oyoe miramii peguaiño jaema tu se aroviaa añetete pegua ko iyembokate jaema tu jaeramo oyoesa jokua ara va tu, jaema añae aesa koño yaema yoguireko reta jare guireko ma tu aesa vi